Zebralar qora va oq chiziqlarga ega, odatda yovvoyi tabiatda yashaydigan hayvonlar hisoblanishadi. Otlarning ham yovvoyi tabiatda yashaydigan turlari mavjud. Lekin ko'pincha otlar odamlar orasida va odamlarga <hesitation> xizmat ko'rsatadi, ya'ni odamlarning uzoqini yaqin qiladi va yuklarini tashishda ishlatilinadi.